हां अगर पनीर ल पीसना है। तो पनीर ल सील के माध्यम से लोढ़ा ल आगे पाछु करके पीस सकत ह। या मशीन के माध्यम से भी पीस सकत ह। तो ये प्रकार से हम पनीर ल पीस सकत ही।